Raha gn'evitriko koa, raha amignahy aloha sy de ara-dala loatry e magova gne ara-fototarazo zany na hoe resaky genetiky io satria gn'olo raiky samy magnany gene nagnamboarane zagnahary anazy zany da sy tokony ovaovà zash fa tokony miaigna amign'igny nanamboara ategna igny.